Bara tabae to vakokona nonom na tea nao tea tora teo meho hum, bara tabae to vakokona ninom na tea tara te meho hum ei tea ma kaen hum va re - re i catrets ei, bero tavan na rakerake koara teo nao tea tara have to popo vavaha voriori, a tabae to ann riori. Have to tei vavaha voriori, eve koa mena rakerake nom tea nao catrets. Enana rakerake nom tea nao catrets tea tara, tea tei, tea hara o behu to paku rinana bari tabae enana babaitono koanom. Enana babaitono koanom ama vahutate venei a catrets a mata rakaha ena repa raka nom tea baitono me ena na rake rakahon tea nao cartrets ena re no tara komana ma a tabae, a van have - have to paku vavaha no nae. ama popo teori have to ppaku vavaha vone enana rake rakahanom tea nao carterets tea tara, eovi me na boha ven a van va carterets a bero iana rakaha, a hapus ni bona tarai, a hapus ni bona mamihu vaorete eori me na an oveve koari mena pa rake tea butara tea nao ena re no hara o behu bona, ei tea an ovore vaovoi, ae tea. Vagana, ann iana vaovoi, eve ama taba bona ae eori me na boho voren a van va carterets a kokobus a bero rakaha - a kokobus a bero rakaha, a bero - a bero me eori me, enana rakenom tea nao cartevets suku venei enana rekanon tea tara o seaweed to nebaneba ni riori ena ne tara have to pakupaku vavaha miriori bono seaweed? Have to neba vavaha menori bono seaweed? Have to harvest vavaha meviori bono seaweed? Ei koa mena rake rakanom tea nao cartevets ena me na rakanom tea tara suku venei o island bona na tei nana teo varirovana na tahi. Ena re hara have to haehae vavaha vo nao riori teo motor to nao viriori cartevets eve rakaha enana rake rakahanom tea hara en a re no suguna ena re have a tabae - a tabae to paku riori. Eori me na boha voren a van va carteets ah <hesitation> beo christmas eve a taim to kahi celebrate riori bona mamihu taba teori, kahi celebrate rori ore mararae ore paku bona ma event vai, ore asuasun gu`u ore ma mararae ri bari tea paku, celebrate bona ma tavan teori to matemate roho to kahi upehe vaha riori a matavan bari to matemate roho to kahi upehe rivori ore pa celebrate bono bon bona. Ei koa pusune mena rakonom tea nao van va cartevets, evana rake rakahanom tea nao suku venei na buha vo reu bean popo tebona ean pa rake tea tei vaovoi ei kou mena pa rake rahaka vai nom tea nao ne no hara a popo bona tabae na boha voren bean tei cartevets ean na an iana vaovoi koanom, ean na ann voarete vaovoi ko anom evehe a peha taba ean toro deva ante tea kaukau, tapioko, a pauna, a mamihu taba suku vene iei ean repa no ann vamata a iana tebona tabae tebona na hiki nana ta ta taba to kahi no ann minoman a iana, na ann koa mirioni bona overe a <hesitation> a roka, evehe kou, bean kahi ann me bona iana a kaukau orepa mata suku venei eori na arau koa rori tea ann bona iana bona oveve eikoa mena sue vonom en a cartevets, ena na rake rakanom tea nao tea tara a crtevets, ena pas nao vakis u tea tana tea van to dao riori bong cartevets, ena pas nao vakis u tea tana tea van to dao riori bona carteves, ean ha na haenom teo motor pahita ean repa nao. Bero taem na kao hiava kako koa ren moto pahita ean repa nao. Bero taem na kao hiava kako koa ren teapu ei ore pa kao hiava oore pa nao- ore nao. Ore pa no suguna van na baha vo ren a van bono na vaus rakaha nana. Menana boha vonom en o island bona ama vavahara island me na tei batanaona to sue riori ama island ama mata rakaha to teinana carteves. Eorri me na enjoy komana rori to popo vavaha vo riori, kahi na popo rori teo behu o beiko na toto vakis rori sukuvenei eovi na arau rori tea ann veuei to ann voriori. Merau ei koa to vamata rakaha vonom na tea carteves ve, o manin tena tea nao tea tara a ei enana rake rakanom tea nao tea tara a tabae na story rori ven a carteves a van a mata rakaha na oha nana bona ma meha island ei koa mena rakerake nom tea nao tea van bona tea tava a tabae to tapaku nana, na mana nana na ann rori bono oveve ge?. Erau bena tabae na susue varovi en beori hae neo teo boat ore pa no sugana ean toro de a taba`an evehe bean rakenom tea nao eara toro vava ante eara are pa nao suku venei enana rake rakahanon tea tara tea cartevets suku venei a tavan na boha voren a van bona na bevo na bona iana, na bero nana bona mamihu vaorete. Ei me enana rakonom tea tara suku venei eon na boboha voren a van bona bean nao eori na arau rori tea popo behu o kaen aba vai teara beara nao kasi eara pa no behu vamate suku venei eori na kaovi bona oveve na ann kavu koavi ae o puraka me o mu`u vai to anau riori ei va tea swamp ei, eve to anan riori evehe a iana, a iana na tei vaovoi pahinana evehe na hiki vaha kocina ta taba toro aun meriori bari. Enana rake rakanom tea nao carteres suku venei enana baitono koanom ama vahutate venei a van a mata to dao viori bona carteres ena me na rake rakahanom tea tara, o seaweed na pakupaku viori me, na paku riori ove pa vavou ni bari meha taba me na boha voven a van bona a me a kokobus na bevo rakaha na oha nana bona ma vau tenanam ean na na nao koamon ean pa gono a kokobus tea maara koa mea vain bona me na tei minana bona mamihu taba evehe a peha taba koa o behu, evehe teo christmas ei kahi paku bana rori bona ma mamihu taba evehe a paha taba koa o behu evehe teo christmas ei kahi paku bana rori bona ma taba`an ama bebera tea matavan teori to upehe vaha rori bon a ma tavan teori to matamate voho to kahhi nao bana riori tea celebrate ei teo christmas mea bero tenam na naonao rakaha ron evehe eua komana, nan rake rakahanom tea nao tea van to dao rori bona carteves. Ena he samin nao tea tara tea van bona evehe nana rake rakahanom tea nao tebona. Peho taem ena kahi nao vakisu tea tara tara tea van bona subu venei enana maniu nome, eve koai.